पहिलेक् जवानाके मनैन्तिती आजके जवानाके मनैन्के औसत आयु जेदा हे। अब यी औसत आयु जेदा काहिकहे कह्लेसे पहिलेक समयमे कुछु चिजके सुख सुविधा नाई रेहे। अथवा बढिया बढिया दबाईफे नाई मिले, ना ते कुई नयाँ प्रविधि होईल या कुछु चिजकेफे सुविधा नाई रेहे। आउर आजके जवानामे का हे कह्लेसे सक्कु चिजके सुविधा हुइगेल मनैन्तिरा। सक्कु मेराइक् दबाई मिले आई लग्ने उस्तिही कर्के सक्कु चिजके प्रविधि हुइगेल। का रोग लागल हे ,कैसन् रोग लागल हे ओह्का दबाई, उस्तिही कर्के <hesitation> दुर जिना हे कह्लेसे ओस्ते खालके सुख सुविधा हुइगेल। गाडीमे जाई अथवा एम्बुलेन्समे जाई, मनै जल्दी पुगजाई तौ ओह्का <hesitation> उपचारफे जल्दी होई। तभिमारे पहिलेक जवानाके मनैन् तिती आजके जवानाके मनै जेदा जितियाँ अथवा बच्तियाँ। अब यह्का असर हम्मर समाजमे का परतहे कह्लेसे मनै अब मर्ति ना हैं तौ जनसंख्या बढ्ने बढ्ना होइल। आउ जनसंख्या बढि कह्लेसे सक्कु चिजके कमि होई लागी। आउ जाके कमैना मनैन् तिती जेदा खैना मनै हुइजिहें कह्लेसेफे हम्मर समाजमे ज्यादै असर परी अथवा उ ठाउँके ऊ देशके <hesitation> जी.डी.पि.फे कम हुइजाई। तभीमारे सक्कु चिजके सन्तुलन होईक् पर्ता।